Kolontsain̈y ndrô Pôrtigialy ndreky <hesitation> irô zen̈y ten̈a ny malaza amy resaka fomba fomba an-dranomasin̈y resaka tantara. Avô <hesitation> resaka fahaizan̈a mandoky ten̈an-draha mampalaza irô, sipesialite ndrô tsy haiko tsara.